بكل بساطه هثبت فترة العشرينات لان الفتره دى هى الفتره الحيويه فى حياة اى شخص ان انت بتبقى تقدر تعمل اى حاجه ف اى وقت تقدر تسافر تقدر تتعلم حاجات جديده تقدر تشتغل اى شغلانه انت عاوزها من غير ضغوطات ولا يكون جسمك تعبان لان انت بتكون فى كامل شبابك و بتقدر تعمل اى حاجه انت عايزها سواء تسافر او تعمل اى حاجه انت نفسك فيها عموما يعنى